Ny zavamagneno mba haiko maromaro koa zashy,, misy gne piano na clavier avao koa zashy fangian'olo anazy avao koa, misy gne gitara, misy e kabôsy, misy e violon regny, misy gne batery io midobodoboka igny, da misy avao koa gne farara sofy ame vava izy igny zay, de misy e flute, misy gne igno koa moa agnarany raha ty igny <hesitation> amponga zay gn'agnarany.